Alura la carn për gl'hamburger ëntà caté la carn, tritela fin-a fin-a e pöi ün a pìa ën po 'd carn, a fa 'na palin-a e pöi a zgnaca la palin-a për fa për fe l'hamburger riunt